Toukui tar, tara pasto, alia ma lai tu baibol skul, alia ma la has i tu pastos kolits, alu kui gono mei a tsiots tara poata alu hakapa ma tara bcl. Alu stat kui tara bcl nineteen seventy bate la nama turu nineteen eighty six balia te ritaia guma memi kagi han ba pasta te kui tara poate ni e la sile nou lia me na tare nou lia tego antunan tasu uma lia turu lotu balia te e butu here gi a memba tara kongregasion i hagus. Aliu eksept a toukui eni ba töa poata hamanasa a- i- muruna kraisis murina kraisis e kamia <hesitation> u misinaris u misinaris i osa ma tere dulos, pal nineteen ninety four. Dulos e tangai kieta bu misinaris te la kalakalar tara man tsiotsi bougainville. ka <noise> mia toun aus- australia te representima i autralia Te lami i hutjena bo nonei me katena u stadi turu one wik <noise> <hesitation> taranaha <noise> a tson eni e- e- e ngilin makin a gomman nu australia long tego la ua men bate mi sorina, me halana tsi- tsi tatagi tanen turu katuun i bougainville. taranaha i australia e taguhu has ia tara pula ti kato a papua niugunea gomma. Kaba nonei a tson e lama me kato talena man stadi te <hesitation> taguhu raen lam tara sait tara <noise> <hesitation> u lotu. <hesitation> nonei e katu toa u <hesitation> titsing me konbinse noulia tara sait tara <hesitation> markato tara gibing. Markato tara gibing ba lie tarere silega sa ka te ranga nien balie palisegu hakhakats tar, paliseg a mar nikaka tar ni manasa balia te e haniga hamaseg alia go tahongo ma tara toukuin lotu. Muruna u one wik e kapa balie la soku gumi i han, balia me kagi han balia kui hamanasag. Alia e kuig, aliu taniaia turu sande skul <hesitation> liu kaia turu sande skul, balie pelega galapien tetenei, e antunu topisu hiningal. Muruna u topisa u hiningal balia te luegu u promosin, a tsiotse promote iolia tsi e halasei a toukui tar balia te e butu here gi a mammam tara kongrigasin a tsiaman balia lia te kui here gia a tsiaman tara hagus kongregasin tara topisa u hinngal. I murunu topisu hiningal balam te hatakui lelima a ka ti ngoeia a eria. Na eria tara poata eni e pan koru, te tania ua men i halia bate lan toa nami lonhan. Tönomo a kongrigasin eni, <noise> alia tu tarakap nen, a tsiaman, bate lana bal te tarega eria e pan koru, e pan korui tar tu pile menien lia balie e ranga mega a töa elda ni hagögöehe balam e kato kata talem a aria me kate men a huol, eria one na eria two. Poata tu kaia lia tara eria, alia u pilin a eria turu tohit u hinngal. Murunu tohit u hinngal eni balia te lu leligu promosin, balte mi tuol gia tara eleksin tara is buka eleksin Ba lia uinega, aliu lu- lu uin talei nonei a- a eleksin eni, balia <hesitation> butu here talagi a tsiaman tara is seket turu topisa u hiningal. Muruna turu topisa u hiningal. balie kopus poutsig bal na ka pouts gia i han, ka here gi a memba. Ba a toa pien ni halia e lana turu trening, u babol skul i- i george brown, ba a tsiots i halia e haka here neri lia a kia teka tara kongregasin ni hahalis. Aliu kia teka tara poata nonei a- a pien e hitotsuna kaia turu trening, ats poata molo ngahangaha. Poata e molo ngahangaha antuna u tohit u hinngal, <hesitation> tohit u hiningal tu- tu ki lia nonei tarats kongrigasin na i hahalis. Ba poata te gretsuat ma nonei a paste ni balam e katema a inogresin tanen ti dediket menien ba nonei e kui talana. I romana alie kui here noahas gia pasta kaba e kamei a poata, u seket miting ena katoia i hagus turu U two thousand twenty twenty twelve. turu twenty twelve ba supritenden minista tara ist buka seket e apoente nolia a pasta ni hagus. Turu haiest miting iahana ist buka nori apointe iolia balie butu here talaguma a congregesin pasta i hagus tara poate ni, te lanuahasine ni alie kanua here hasegia pasta ni hagus. liema aliema hakoul noagi lie pasta noahasnigi hagus.